Tëtäguasu israel pe jokope <noise> tetarareta oyapoba ko jae eh guinoi jokuae mborogurovia judaismo re jae reta oyapo mokoi <hesitation> yerure supe reta jaeramiño vi oyapo reta arete jare opirae jokogui oyemongoi reta jokua eh guirovia jevae retape jaeko sabha, rhoo, jasam jare iru, irureta jaeramiñovi jaereta guinoivi mopeti <hesitation> ara <hesitation> sagrado jei jae reta supe jaeko arha sabha kurai yave jae reta baeti eh oparaviki eh oyokenda reta eh imaeme renda boapi karu yave jare <hesitation> kuae oiko <hesitation> arakueragui jaema opa arapipe jukurai je jae reta guirovia jaeramiñovi kuña reta <hesitation> jaeramiñovi kuña reta opoko oyemonde ikavi jaema jokogui eh opaetei mbae oñono iyeigui reta jete reta re jare oiporu retavii akandiru